Daaŋɔ si'a n paari dusi yɛsera saŋa teere puan de la, duunsi'a n ki'iri tisi bii yogero pɔɔsin magesɛ wuu bunsɛleduma, nansi, dayuuro, kantuuresi la a si'a la. <hesitation> Saŋa ni san ta teege ti la dɛna la dawalega saŋa. Dawalega saŋa me de la sansɛka ti wuntɛɛŋa ni kɔ'ɔm sigera bigebigi ti fu sɛla woo n boi bɔ'en bii deo puan ni kɔ'ɔm tulegɛ ti ko'om kuraa ti fu kan nyaŋɛ nyu. Ti dunsi'a n ki'iri yogero pɔɔsin la, la wan la wan nyaa ni basɛ ti tiŋa la puan la tulegɛ mɛ bo ba ti mɔregerɛ la wɔlegɔ n paara ba nyaa ni basɛ ti dusi la yese yiŋa na ɛɛra yoo yoo. Duunsi'a wa me kelum tara daaŋɔ mɛ paara nɛra asaala, ti asaala ni ta nyɛ duŋa wa ti ka eeri, a ni ɛɛra ti a ku duŋa la mɛ. Duunsi'a wa me de la bunsɛla, naŋa. Asaala san ta tu'usɛ naŋa bii bunsɛla dee ka nyaŋɛ ku ka, la ni pa'alɛ ti a daana bii ba duma paŋa n pɔ'ɛ.